Sj me nyjnko bi rohwehwj dj no ho bjyj dzen a, afotu a medze bjma no afa mbrj obesi w'atsentsen n'apcw mu nye dj, csojr anapa a, obotum w'abc ahoma kakra bjyj sema eduasa. Ofi hc so a, obotum w'akotow asojr akotow asojr na ofi hc a sj kwansin kor na obotum anantsew anaa w'etu mbirika akc aba a, cnyj no djm pjpjjpj na djm yj no, no ho bjyj dzen papaapa.